Piso zao raha ohatra ka hoe aneho fitiavana amin'ny tompony zany a, <hesitation> sy mandrangotra ny tompony alongany izy fantany sara be hoe irÿ a ny tompoko, de avy akeo koà mitakosikosigna amin'ny tompony izy, de miaraka <hesitation> mandry akegny, de na akeza na akeza zany misy an'ny tompony de avy fogna izy magnantogna.